Zéro, arivo, roa arivo, telo arivo, efatra arivo, dimy arivo, enigna arivo, fito arivo, valo arivo, sivy arivo, ray aligny.